сәлеметсіз бе мені тыңдап отырған немесе келе жатқан тамаша жан
бүгінгі подкаст антиподкаст болмақ
антиподкаст иә иә антиподкаст
біз екі мың он жетінші жылды өзіміздің өміріміздегі тамаша жыл болсын деп армандап осы подкастты бастаған болатынбыз
қазіргі кезде біз екі мың он жетінші жылдың сегізінші айын аяқтап күздің басталуына аз күндер ғана қалғанын саусақтарымызбен санайтын күйге де жеттік
көпшілігіміз жылдың басында қазіргі өзімізге қарағанда ақылдырақ сауаттырақ жақсырақ бақыттырақ қуаныштырақ өзіңіз білесіз сондайырақ болуды армандап мақсаттар қойған болатынбыз
алайда сол мақсаттардың барлығы бірдей орындалмай жатуы мүмкін
немесе барлығына бірдей біздің күш жігеріміз жетпей мүмкін баяғыда ақ тастап кеткен болармыз
ай ұят ай бүгінгі подкаст сол тақырыпқа арналмақ
егер де біз келесі он затты істеуімізді жалғастыра беретін болсақ онда біз тамаша жыл жасаудың орнына тамаша емес бақытты болудың орнына бақытсыз
қуанышты сәттерді көбірек қарсы алудың орнына мұңлы сәттерді өкінетін біз қаламайтын жағдайларды алып келетін сәттерге ұштасуы мүмкін
сондықтан бүгінгі подкастты қарсы алыңыздар
сіздермен мен талшын және тамаша жыл подкасты
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
нөмір бірінші ереже ешқашан қазір кейінге қалдыруға болатын істі дәл қазір істеме
қолыңнан келгенше мүмкіндігіңше ол іске жақындамауға тырыс соңғы минуттарында жасап та үлгересің
тіпті әр нәрсені өз уақытында істеудің де керегі жоқ
пунктуальность сондай жалықтырарлық қасиет ондай болудың не керегі бар
ақырындап бір күні барлық мүмкіндіктер сенің жаныңнан өтіп кетеді иә
сен сәтсіз боласың міне нөмір бірінші ереже осы
нөмір екінші ереже таңғы оятқышыңызды таңғы беске немесе алтыға қойып қойыңыз
алайда біз сәтті адамдардың ісін қайталағымыз келмейді сондықтан бесте тұрудың не қажеті бар
оятқышымызды беске қоямыз бірақ та оятқыш шырылдаған кезде не істейміз
оған стоп деген кнопканы басып тұрып кетудің орнына керісінше тұрмай кейінге шегеру деген батырманы басамыз
нәтижесінде біздің оятқышымыз әрбір бес минут сайын шырылдап бізді оятумен болады
ал біз тұрмауымыз керек мүмкіндігімізше қолымыздан келгенше тұрмаймыз өйткені оятқыш біздің жауымыз біз онымен қасарысып өмір сүруіміз керек
оятқыш мықты ма әлде біз мықтымыз ба
оятқыш шырылдаса да мен ұйықтай аламын
себебі мен батырмын және де мықтымын
тағы бір ақыл айтайын оятқышыңызды алдын ала түнде ұйықтарға жатардың алдында әрбір бес минут сайын он минут сайын қойып қойыңыз
нәтижесінде оятқышыңыз екі сағат шырылдаса да сіз тұрмайтын боласыз
тамаша бұл сәтсіз болудың екінші ережесі
нөмір үшінші ереже ұйқыдан басқа бізге тағы бір ләззат алып келетін нәрсе ол әрине тамақ иә дұрыс айтасыз
біз қолымыздан келгенше мүмкіндігімізше аузымызды бос қалдырмай көбірек ішімізді толтыруға тырысайық
әсіресе білесіз бе өңделмеген тамақтар сондай дәмді мәселен чипсы түрлі пакеттерде сатылатын химикаттары көп тамақтар
сонымен қатар қанты көп шоколадтар және де кока кола сияқты газдалған сусындар да керемет таптырмас шешім
көбірек өміріңізге сондай тамақтарды енгізіп өмірдің ләззатын таба біліңіз
нәтижесінде ішіңізде той қарныңыз да тоқ және ұйықтап әрі қарай өмірден ләззат алуыңызды жалғастырасыз
бұл сәтсіз болудың үшінші ережесі
нөмір төртінші ереже ешқашан ешқандай істен жақсы болып кетпеңіз
әйтпесе адамдардың барлығы артыңыздан қуып мазалап әбден өміріңіздің құтын қашырып жібереді
сондықтан мүмкіндігінше өзіңіздің рахатыңыз үшін өз өзіңізбен болғанға не жетсің
сөйтіп ештеңеде жақсы болмаңыз
аудиобағдарламалар тыңдамай ақ қойыңыз менің подкастымды ертеңнен бастап тыңдауды доғарыңыз кітап оқымаңыз
жақсы адамдардың білімді адамдардың жанына тіпті жоламаңыз семинарларға бармаңыз тіпті де керек емес
сіз үшін білім баяғыда аяқталып қойған
оны толтырудың қажеті жоқ өйткені азырақ білсеңіз жақсырақ ұйықтайсыз
ал біз үшін сапалы ұйқыдан керемет не бар
нөмір бесінші ереже қолыңыздан келгенше мүмкіндігінше телефоныңызды қолыңыздан алмауға экраннан көзіңізді алмауға тырысыңыз
қазіргі заман жаһандану мен технологияның заманы
әрбір минутта жаңа жаңалық әрбір секундта жаңа ашылулар болып жатыр
сіз олардан құр қалмауыңыз керек
біреу біреуді ұрып кетіпті біреу тайғанақтап құлап түсіпті біреу керемет билепті біреу керемет керемет керемет болыпты
көрші апайдан естігенше өз көзіңізбен өз құлағыңызбен естігеніңіз дұрыс емес пе
сондықтан қолыңыздан келгенше телефоныңызды әрбір минут мүмкін әрбір жиырма секунд сайын тексергеніңіз дұрыс болар
нәтижесінде сіз сондай сәтсіз боласыз
нөмір алтыншы сізде жоқ бірақ басқа адамдарда бар барлық заттардың тізімін жасаңыз
барлық адамдардың бақытты жағдайларын ситуацияларын көзіңіге елестетіңіз
ал олардың сізде жоқ екендігін өз өзіңізге қайта қайта қайталап айта беріңіз
неге менде жоқ неге менде жоқ мен бақытсызбын бақытсызбын деп күніне жүз рет қайталаңыз
нәтижесінде сіз сондай сәтсіз боласыз
нөмір жетінші ереже егер қолыңыз бос болып қалатын болса онда көзіңізді жұмыңыз да өзіңізде жоқ заттар туралы армандаңыз түс көріңіз
сол жайлы біраз күнұзақ ойланып болғаннан кейін кешке таман шығыңыз да келесі бес сағат бойы сол жайлы барлық адамдарға айтумен болыңыз
сізде тамаша идея бар екенін сіздің керемет адам екендігіңіз жайлы сонымен қатар осы идеяның арқасында келесі бес жылда қандай тамаша бизнесмен болатыныңыз туралы барлығына жар салумен болыңыз
түн батқаннан кейін қайтадан төсегіңізге келіңіз де сол жайлы тағы бір мәрте ойлап жіберіңіз бірақ ешқандай іс қимылдар жасамаңыз
келесі таң атқан кезде қайтадан осы процессті жалғастырыңыз армандаңыз және де түс көріңіз сол жайлы барлық адамдарға айтыңыз қайтадан оны түс көріп бекіте түсіңіз
нәтижесінде сіз жаңа сөздік бойынша қыртафер ал менің ойымша сіз тамаша адамдардың ішіндегі ең сәтсіздерінің тамаша үлгісі боласыз
нөмір сегізінші ереже барлық қатынаста барлық істерді таңдағанда өзіңізге ұнамайтын және сізге ұқсамайтын заттарды таңдауға тырысыңыз
жұмыс таңдасаңыз өзіңізге ұнамайтынын және жалақсы аздауын таңдаңыз
ал басқа адамдармен таныссаңыз сізбен ешқашан жақсы қатынаста болмайтын әрқашан сізбен ұрыса беретін сіздің ісіңізді ұнатпайтын басқан қадамыңызды жақтыртпайтын адамдарды жаныңызға көбірек тартыңыз
тіпті тамақ ішсеңіз де тамақ таңдасаңыз да өзіңізге ұнамайтын тамақтарды таңдаңыз
әрқашан баланстан тыс болыңыз сізге ешқашан ештене ұнамауы тиіс
өйткені сіз ұнамайтын өзіңіз қаламайтын заттарды таңдағанды жақсы көресіз
нөмір тоғызыншы ереже сізге қатысты айтылған қарсы ойлардың ешқайсысын қабылдамауға тырысыңыз өйткені басқа адамдар не біледі дейсіз
сізді білетін ең жақсы адам ең дұрысы жүз пайыз сіз туралы білетін адам ол сізсіз
сізден басқа ешкім сіз туралы білмейді ал басқа адамдардың айтқаны ол жай ғана сөздер
олар сізді тіпті танымайды десе де болады
сондықтан кім не айтса да әсіресе сізге қарсылық сын айтса оны қабылдамаңыз
өзіне қарсы сөз айтып тастаңыз өз орындарын білсін өз жолдарымен жүрсін аяз әлін құмырсқа жолын білсін дегендей
сондықтан ешкімнен өзіңіздің басыңыздан сөз асырмаңыз
ал сын айтса өздеріне сын айтыңыз да есікті тарс жабыңыз да кете қалыңыз
нәтижесінде сіз сондай сәтсіз боласыз
нөмір оныншы ереже егер сіз студент болсаңыз және сабақ оқып отырсаңыз немесе жұмысшы болып жұмыс орныңызда отырған болсаңыз
онда өзіңіздің жұмысыңыз бен ісіңізге жүз пайыз берілмеңіз фокус деген заттың барлығын алып тастаңыз
оны қайтесіз одан ештеңе де шықпайды
ал бастықтар сізден ондай тамаша жұмысты тіпті күтпейді де
ал біздің елде бәрі сондай жаман тамаша емес әділетті емес
сондықтан сіздің адал еңбегіңізді кім не істесін
өзіңізге өзіңізді қинап ондай жұмысты істеудің ешқандай да қажеті жоқ
оның орнына телефоныңызды ашыңыз да күндіз ақ соны қараумен болыңыз
нөмір он бірінші бонус ереже
егер де сіз осы жерде айтылған заттардың көпшілігін тіпті онын да істеген болсаңыз сізді құттықтаймын
сіз ең тамаша жолдасыз
өйткені бақыт қуаныш барлығы сізден қашып өзімен өзі жүгіріп бара жатыр
ал оның орнына сіз өзіңізбен өзіңіз өзіңіздің бақылауыңызда өзіңіздің қуанышыңыз үшін өмір сүретін болыңыз
тамаша жұмысыңызды одан сайын жалғастырып осы әлемдегі ең сәтсіз адамдардың қатарына қосылыңыз
сіз тамаша жыл подкастын тыңдадыңыз
сізге он минут бойы сөйлеген талшын келесі кездескенше